Wor mexico adha isa adha ijole mal amtan kasabate makal get ta dubrine amtan gudete amtan hirimuma adha ijole guded kabatiafa ijole amtan mal ishin mal sune get wot chachaseni guded kabenifi inama amtan adha nam gudio barsiseni ak nam gudio tano won ak adha kabdii.